אנה כנעשׁק שח׳ר נובמבר חית כִיבְּדא לבְּרד שׁוִויא שׁוִויא ו ולכִּין מאשי בזאף כנלבְּס ג׳לאבָּה דיאל צּוּף ו כִנבְּדא נְשׁם לרִיחָה דיאל לחְרִירָה ו לכְּסכְּס ו דיאל לוויקאנד, לג׳ו כיכּון פיה חנין ו לליל טוִיל כִּתגלס מעא לעאִילָה ו תִשְׁעל לשׁמעָה ו תִסמע שי נוּבָּה קדִימָה ו hatta לאעיאד ליהודִיָה לי פיה כִּתזִידו ג׳מאל בהאל לסִיכּוּת ו לא חָנוּכָּה כִּתעישׁ לחָד׳את רוחָנִיָה ו דְפא אינסאני כְּבִיר.